borgarritari gagnrýnir Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa harðlega fyrir að brjóta trúnað Vigdís segist ekki hafa gert það og segir að embættismenn borgarinnar hagi sér eins og verstu pólitísku andstæðingar tvær strönduðu við Engey í dag björgunarsveitarfólk og starfsmenn hvalaskoðunarfyrirtækja hafa hlúð að dýrunum og freista þess að ná þeim út á flóði í kvöld

þeirra sem láta brenna jarðneskar leifar sínar átta sig ekki á því að það er á þeirra ábyrgð að ákveða hvenær

hátt í þrjú hundruð duftker bíða jarðsetningar í Reykjavík fornleifafræðingar rannsaka nú

í Sandvík á Ströndum en engar skriflegar heimildir eru til um landnámsmenn þar

arfleið söngkonunnar

Ársæll og starfsmenn hvalaskoðunarfyrirtækja reyna nú að bjarga tveimur

frá dauða en þær eru strand í Engey hvalirnir eru á þurru landi en stefnt er að því að koma þeim út í sjó á háflóði síðar í kvöld Einar Þorsteinsson er í Engey hvernig ganga björgunarstörf

þær rak á land að minnsta kosti um eitt leytið

að elta smokkfisk en

þær hafi verið að elta makríl

eru einhverjar líkur á því að þær

mögulega ýta þeim aftur á bak

borgarritari gagnrýnir Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa harðlega fyrir að brjóta

trúnað með því að veita upplýsingar sem veittar voru

formaður borgarráðs segir að fjallað verði um málið á fundi forsætisnefndar á morgun Stefán Eiríksson borgarritari sendi Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa Miðflokksins tölvupóst þann tíunda ágúst vegna færslu sem birtist á Facebook síðu Vigdísar um dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í máli skrifstofustjóra á skrifstofu borgarstjóra og

og borgarritara í dómnum var áminning sem skrifstofustjórinn veitti starfsmanni felld úr gildi Vigdís segir málið snúast um einelti þótt ekki hafi verið dæmt fyrir það í bréfinu gagnrýndi Stefán borgarfulltrúann harðlega hann segir hana hafa brotið trúnað með því að miðla

sem veittar voru í trúnaði á fundi borgarráðs borgarritari segist ekki áður hafa staðið frammi fyrir því að borgarfulltrúi hafi brotið trúnað með þessum hætti eða farið rangt með

upplýsingar í viðkvæmu dómsmáli eða að borgarfulltrúi hafi miðlað opinberlega viðkvæmum persónuupplýsingum Vigdís segist hafa fengið tvö bréf frá stéttarfélagi starfsmannsins sem um ræðir ég hef engan trúnað brotið enda fékk ég mínar upplýsingar frá þriðja aðila frá stéttarfélagi

þau vissu ekki að málið væri komið svona langt hjá stéttarfélaginu og hafa einblínt

á það og reynt að að koma því þannig fyrir að fólk myndi trúa því að mér væri ekki treystandi fyrir upplýsingum og það eitt og sér er grafalvarlegt fyrir mig sem kjörinn fulltrúa að sitja uppi með það því að þau hafa rekið þetta mál í fjölmiðlum hreinlega eins og mínir verstu pólitísku andstæðingar það er alvarlegur hlutur ef að stjórnsýsla

Reykjavíkurborgar er farin að taka þátt og vera svo virkur þátttakandi í pólitík eins og raun ber vitni borgarritari sendi forseta borgarstjórnar og formanni borgarráðs afrit af bréfinu til Vigdísar með ósk um skoðun á málinu Þórdís Lóa

segir málið ekki snúast um einelti heldur áminningu borgarritari sendi einnig borgarlögmanni afrit af bréfinu vegna mögulegra viðbragða og ábyrgðar borgarinnar vegna alls þessa þetta mál var rætt í dag í borgarráði og það

voru ansi góðar umræður og kom ýmislegt í ljós þar svo verður þetta líka rætt á morgun í forsætisnefnd þannig að ég vona

að við séum að fara áfram í þessu máli og og meira í að vinna

það sem við vorum kjörn og treyst til til þess að vinna að góðri þjónustu fyrir borgarbúa óhætt er að segja að samskiptin hafi

verið óvenjuleg og spurning hvort þetta sé það sem koma skuli ég vona svo sannarlega ekki og ég held að við séum öll svolítið sammála um það að við viljum

kannski endilega vera í þessum samskiptum hundruð íbúa í byggingum undir morandi brúnni í Genúa á Ítalíu hafa þurft að yfirgefa heimili sín hætta er talin á að þeir hlutar brúarinnar sem enn standa geti hrunið fyrirvaralaust enn er leitað að fólki í rústunum íbúar í fjölbýlishúsum undir morandi brúnni eru enn í áfalli eftir að hafa orðið vitni að því þegar

brúin hrundi á þriðjudag um þúsund björgunarmenn hafa leitað að fólki í rústum brúarinnar síðustu sólarhringana fjörutíu hafa fundist látin óttast er að minnst tuttugu til viðbótar séu ófundin

hundruð manns búa undir brúnni eða þeim hlutum hennar sem enn standa þetta fólk hefur síðustu sólarhringa þurft að yfirgefa heimili sín

hafa verið settar upp í Genúa þangað sem íbúar í þessum byggingum hafa leitað ítölsk stjórnvöld hóta því nú að segja upp öllum samningum við eignarhaldsfélagið sem á fyrirtækið sem rekur þessa og fleiri

ungmennum sem luku sumarstarfi Hins hússins í dag býðst

fæstum að vinna eða fara í frekara nám formaður Þroskahjálpar furðar sig á því að þau fái ekki sömu tækifæri og jafnaldrar þeirra það var blásið til hamborgaraveislu í Hinu húsinu í dag þar hafa nærri tuttugu ungmenni með fötlun sem stunda nám á starfsbrautum framhaldsskólanna unnið hin ýmsu störf í sumar

er ein þeirra sem eru að klára skólann og eiga ekki kost á frekara námi í haust nú er dóttir mín búin að útskrifast úr framhaldsskóla er eins og staðan er núna ekkert í boði ekkert nám engin vinna engin

eins og eins og það blasir við mér þá er ekkert í boði starfið í Hinu húsinu er fjölbreytt og því mikil viðbrigði þegar þess nýtur ekki við síðustu dagarnir hafa verið nýttir til að bæta upp fyrir

myndlist væri skemmtilegust já það sem að mér finnst í rauninni sárast er að það er enginn sem spyr hana hvað hana langar að gera

að ná meiri færni hjá henni í gegnum nám háskólinn býður upp á diplómanám en það er

fyrr en á næsta ári fjárveitingar voru teknar af Myndlistarskólanum í Reykjavík þannig að þar er ekkert í boði lengur þetta er bara viðvarandi vandamál og hefur verið undanfarin ár það er ekkert sem tekur við það er ekkert utanumhald það eru engar áætlanir það er enginn sem ber ábyrgð á því að koma þeim út í lífið og í þátttöku eins og þyrfti að vera Þroskahjálp ætlar að bjóða foreldrum ungmenna sem útskrifuðust af starfsbrautum í vor til fundar í húsnæði félagsins í kvöld þar á að ræða hvað tekur við og fá betri mynd á það hversu margir á

eru í þessari stöðu þessi ungmenni tvítug nýútskrifuð úr menntaskóla þau langar auðvitað bara að

á vinnumarkaði eða mennta sig eins og jafnaldrar þeirra til jafns við aðra og þau eiga bara að fá tækifæri til þess ekki er ástæða til aðgerða vegna fregna um glýfosat í morgunkorni að mati Matvælastofnunar en sama efni langt undir evrópskum viðmiðum í rannsókn sem bandarísku umhverfisverndarsamtökin kemur fram að glýfosat sem er virka efnið í illgresiseyðinum Roundup fannst í öllum nema tveimur af þeim fjörutíu og fimm vörum sem samtökin könnuðu meðal þeirra eru ölgerðin sem flytur inn vörur og Nathan og Olsen sem flytja inn Cheerios og ætla að leita frekari svara frá framleiðendum áður en brugðist verður við á Íslandi segir sínar vörur koma frá löndum Evrópusambandsins og því ekki sömu vörur og voru þarna til rannsóknar sérfræðingur hjá Matvælastofnun segir að það glýfosat sem mældist í þessari rannsókn sé langt Ingibjörg segir að í árlegri sýnatöku Matvælaöryggisstofnunar Evrópu hafi aðeins brot af sýnunum innihaldið glýfosat yfir mörkum stofnunin gaf út áhættumat í vor byggt á þessum niðurstöðum það er mat þessi rannsókn sem slík gefur ekki tilefni til neinna viðbragða ekki hátt í þrjú hundruð duftker bíða greftrunar í Fossvogskirkjugarði fjölmargir aðstandendur átta sig ekki á því að jarðsetja þurfi kerin færst hefur í aukana að fólk láti fræ með sem stjórnendur kirkjugarðanna vilja síður enda stangast það á við reglur um gróðursetningu í kirkjugarðinum lentum í því fyrir nokkrum árum að það hlóðust upp mun fleiri duftker heldur en nú eru þannig að við munum ekki láta það endurtaka sig flest endum við á sama stað þegar þessu jarðlífi lýkur sífellt fleiri velja að láta brenna sig í

stað hefðbundinnar greftrunar en er þó enn mun algengari í nágrannalöndunum en hér en sumir virðast misskilja þetta aðeins og gleyma

eða fresta henni af einhverjum ástæðum og þá hlaðast upp duftker í geymslum

nú eru þau nærri þrjú hundruð um hundrað eru þó nýleg og á leiðinni ofan í nú síðan eru duftker sem eru eldri þau

eftir því að ættingjar komi til dæmis utan frá eða utan frá landi og verði við jarðsetningu duftkers og síðan má kannski segja að hluti af þeim þá eru aðstandendur ekki meðvitaðir um það að þeir eiga að ákveða hvenær á að jarðsetja og það er kannski svolítið vandamál að koma þeim skilaboðum en

höfuðborgarsvæðinu hafa þær skyldur að koma þessum

til aðstandenda það er hiti í kolunum í Fossvoginum um átta hundruð lík eru brennd á ári og afkastagetan er næg Þórsteinn mælir með þessu nú það er nú þannig að fólk er líka meðvitað um það að þarna er tekið minna pláss undir grafirnar við getum kannski sett niður sex duftker á móti einni kistu þannig að

svona blanda af hagkvæmni og þessum tískusveiflum sem eru í þessu eins og öðru

en núna í auknum mæli lífræn efni tré pappa hertum pappa og

eru svona úr steinefnum þannig að það er orðið mjög algengt að þessi lífrænu efni eru notuð í dag marga dreymir um framhaldslíf eins og gengur en það er ekki á vísan að róa í þeim efnum hins vegar freista æ fleiri þess að öðlast framhaldslíf í fallegu tré eða runna og láta fræ fylgja kerinu en

það lýst garðyrkjumönnum kirkjugarðanna illa á en við höfum nú bent á reglugerð okkar um það það má ekki gróðursetja tré á leiði og vonumst til að það skapi ekki vandræði en þetta er ósköp falleg hugsun forn

Sandvík á Ströndum varpar ljósi á búsetu landnámsmanna sem engar sögur fara af ábúandi rakst fyrir tilviljun á hauginn á göngu fyrir nokkrum árum það stóðu bein hérna út úr bakka þar sem sjórinn er að grafa sig inn hérna í bakkann og við fórum að halda þessu til haga

hrundi niður úr bakkanum þau fengu síðar

til að skoða beinin sem sá að þau voru mjög gömul hún sá strax rif úr rostung eða einhverju stóru dýri aldursgreining leiddi í ljós að bein úr haugnum er frá landnámstíma það kveikti áhuga alþjóðlegs teymis fornleifafræðinga sem hafa í vikunni grafið út hauginn og annan til

er náttúrulega það sem fólkið

og reynum að skilja líf þeirra aðeins betur fornleifafræðingarnir keppast við að safna upplýsingum áður en minjarnar hverfa í hafið og það er bara svo mikilvægt að passa upp á þessar minjar

sem við vitum ofsalega lítið um á laugardaginn stendur til að kynna uppgröftinn á málþingi í Hveravík á Ströndum og verður hann settur í samhengi við strandmenningu við

Norður Atlantshaf það eru engar sögusagnir um fólk hér og hitt

Landanámabók segir ekki frá neinum landnámsmanni hér í Sandvík Bergsveinn segir staðinn heppilegan til sjós búsældarlegan og vel valinn ellefu hundruð árum síðar bjuggu amma hans og afi þessum sama stað og miðað við hafa þau búið við svipaðan kost fiskur og fugl

er nóg af hér og svo eitt og eitt það er

skemmtilegt að sjá að menn eru að nýta landið á

svona löngum tíma eða upp undir ellefu hundruð ár

Franklin lést í dag sjötíu og sex ára að aldri Franklin sem gjarnan var kölluð drottning var ein söluhæsta tónlistarkona allra tíma í kvikmyndinni Brothers frá árinu nítján hundruð og áttatíu söng

sem hún samdi ásamt þáverandi eiginmanni sínum ferill Franklin nær þó umtalsvert lengra aftur breitt raddsvið hennar og kröftug rödd náði fyrst eyrum almennings upp úr miðjum sjöunda áratugnum þegar hún komst á mála hjá

útgáfufyrirtækinu fjölmargir hafa í dag minnst drottningar

eins og hún var jafnan kölluð Franklin er ein söluhæsta tónlistarkona allra tíma og vann til átján Grammy verðlauna á ferli sínum eftir hana liggja lög en líklega er ekki á neitt þeirra hallað þegar því er haldið fram að eitt þeirra standi upp úr í vinsældum

Franklin kom síðast fram á tónleikum með breska tónlistarmanninum Elton John í nóvember í fyrra fregnir bárust af alvarlegum veikindum hennar í síðustu viku en hún greindist með krabbamein fyrir átta árum hún lést á heimili sínu í Detroit í morgun sjötíu og sex ára að aldri eftir stendur tónlistin

verða ríkjandi á morgun og skýjað að mestu á landinu í flestum landshlutum gæti rignt lítillega og verður hiti frá sjö stigum við norðurströndina upp í fimmtán stig á suðvesturhorninu Theodór Freyr

íþróttum og

borgarritari gagnrýnir Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa harðlega fyrir að brjóta trúnað Vigdís segist ekki hafa gert það og segir að embættismenn borgarinnar hagi sér eins og verstu pólitísku andstæðingar

og starfsmenn hvalaskoðunarfyrirtækja freista þess að koma hinu dýrinu á flot á flóði seinna í kvöld fjölmargir aðstendendur þeirra sem láta brenna jarðneskar leifar sínar átta sig ekki á því að það er á þeirra ábyrgð að ákveða hvenær

hátt í þrjú hundruð duftker bíða